Muweyi bari mudobezaa, oyi webenpɛ,a owemu,a oto nimisa, mɛ muwe cɔo wo cɔo to betuan mi a owo a onimisa